Hati nkanyoowe munywani we nemugamba, bworagyaga hakitabu habwokusanga musana orba otaina obwire, bworagyaga hakitabu, kwata ebipapura byawe, otandike kusoma orba saaha esatu bworaruga hamulimu, saaha zinga, kwata ebitabu byawe otandike kusoma. <hesitation>